أتجيب كاش <hesitation> قال جيب شوية جفال <hesitation> وكتانة تعود مليحة تعود زين قبالة تنشف مليح، وتبدا تنظف وتقسل ومن بعد دير الجفال تنظفها بالجفال، من بعد تنشفها دور عليها بالصابون تنشفها، وتريقلها هيا من بعد هي تبدا تشوف فيها خرج قد قد ونتايا تروح وتخليها تخليها تنشف مليح، مبعد ريح ينشفها.